طبق السلطة او سلطة الفواكه مهم جدا ومفيد جدا للكبار وللاطفال. وعشان نظبط طبق السلطة دا لازمايكون عيندي كذا نوع من أنواع الفواكه، وليكن مثلا التفااح، وجوافة وموز وبرتكان ويي اييي يوسفي حسب الفاوكه ابتاعت الموسم المتاحة. نبدا ان انا نجيب بولة نشيفة ومعقمة ونكون غاسلة البولة اكويس ونكون غاسلة الفاكهة اكويس ومعقماها، ونبدا ان انا نقطعها مكعبات واا انحطها امع بعض.